Raha nogadrainy mpanjaka vavy anaty tilikambo avo dia avo ah ny zavatra ataoko voalohan'ny mba hiantsoko vonjy ah, mihikika farak'izay mafy farak'izay tratriny aiko ah, <hesitation> mety hoe isy aeo-aheno ihany ny feoko fa raha tsisy maheno mo zany de mijerijery aho hoe misy mpiambina ve eo? De raha misy mpiambina eo ah de tambatambazako iny mpiambina iny mba avotsory aho, manao fifanarahana aminy aho izany hoe raha avotanao aho ah de ataoko an'izao ianao, zao zao zao...